Izaho aloha tena tsy mahay mamatotra kravaty mihitsiny no sady mbola tsy nanandrana aho hatrizay niainako, mbola tsy nikitika kravaty akory ary aho angambany. Mety hoe rehefa manambady angamba dia mba tsy maintsy mianatra an'izany ihany any aoriana any fa ny amin'izao aloha tena mbola tsy mahay aho. Ny olona manodidina anahy indray an, <hesitation> ny rahalahiko sy ny dadako angamba no tena manao kravaty an, fa tsy matetika fa ilay rehefa mankany ampiangonana ihany fa izaho moa tsy mijery an'izareo rehefa manao an'iny izy.